عشان أنظف الثلاجة أجيب شوية موية وأجيب ال <hesitation> إسفنج أو فوطة جطنية، وكمان أحط عليها جل سائل- سائل غسيل الصحون وأنظف الثلاجة كامل، بعدين أجيب موية نظيفة وأصفي الثلاجة كامل، بعدين أنشفها وكذا صارت نظيفة.